कदिक देवालाम छेद रोगे, नानलू छेद रोगे, ती ते काई चिमोट गुले न असुत लगाई दे। बाकुन मुटलू छेद रोगे, ते काई पूष्टा भरेन ने, वार निथे पूष्टा, निथे टेप चिप काडेन, वार जोगा बनाईन, ते पर कलर कर दे। न मुटलू छेद रोगे की, ते मुटला छेद मां इटड़ू काटीन, जती एक इटड़ान तत्रिक जगा बाज रोगे, जगा बच रोगे ते। तेर मां छेद यावको इटड़ू नाखी देनो, ने चिमोटन माल लगाढेन, पेक कर देनो। ने कदि जागाद जगा, कम छूटिक जगा रोगे ते, चिमोट गुल लेनु, पाने नाखीन, जराक वारूस ने, तेर मां <hesitation> बूर काम भर देनो, ते छेद बंद रही जाए।